Karazagna toetra tsy manam-paharoa agnanan'ny orsy polaire ndraiky ediny de mahatonga izy mahavita <hesitation> mivelogny amy tany mangatsiaka be io, voalohany izy dia le mihinankagniny, igny de igny mitondra tavy ho an'azy de lasa maventy izy, de izy koa efa- mangatsiaka i andro io to de miiditra agnatin'ny tranon'azy izy de akao izy mandry fogna tsy miboaboaka de le hanigny nohanigny igny de le na na- nankaventy izy igny fognagny ataony reserva hiaingnany andro mangatsiaka jiaby.